देखो सा हुकूम अडी बात हावा के अपना गर रा बर या कोई रोड माता नाली खराब हावा तो बिन माता मच्छर पड़ा हावा। तो मनक बिन ठीक कर नो चावा तो पहला पानी ना हटव नो पड़ी और सकफ कर नो पड़ी हाँ। वनु काय होवा का आस पास बे बीमारी नहीं होवा और ना हे फेला जसा डेंगू।